Njoɓdi organic waɗi njamdi e waɗde goɗɗo naatndu, nder soɗɗi kadi daande laawol ndiyam ɗi. Njama e njoɓdi ɗi, waɗi kadi njiɗo e rewɓe ko waɗi waɗde naatndu, teeƴii heɓa hudu jeenɗi na’i, fuuɓe, kadi harande ɗi. Njoɓdi non-organic, kadi waɗi ɗi woni ɗum, ko woni waɗde ngoodi non-organic aɗaaki gollal, ngoodi rewɓe fuuɓe kadi dagal.